Pues amo ne ne nechmotia cucaracha <laughs> techmohtia iwa pues kuilin nono techmotia, kowatl pos nonechmotia porque se nikitan nech minas si onimodescuidaroh, pus es que cucarachas san techmaka nervios nikitta <laughs> n ich tehwa topueblo, kateh tzikatlina itooka, ino pues iwa se itooka tlilkowatl, o xilowokatl inon matiti katl, pues neka sa tzikatlina porque neka tlilkowatl san melahka tetoneh. Pus kpachichiniliah, kpachichiniliah iveneno ktrinia iwan lo ke kuika hospital regional.